في يوم من الأيام ساحر بيحاول يسوي تعويذة جديدة، بس بالغ فيها وصار حجمه صغير جداً، صار يواجه صعوبة في التنقل وفي التعامل مع الأشياء اللي حوله، بعد فترة تعلم إنه لازم يكون حذر مع السحر.